So tawi mbeɗa yiɗi lawƴude nder firgo, mi yaltinan kaake ɗe fof haa laaɓa. Mi barasita mo. So mi barasitiimo, ƴeewa sifoŋ malla sarbet, mi waɗa hen saabunnde haa ƴufa. Mi lawƴa nder o fof haa laaɓa. So lawƴi, mi itta nguufa ka. So mi gaynii, mi ƴeewa sarbete goɗɗo laaɓɗo mi foppira haa laaɓa cer.